जो ओमलेट बाय ए। तेतुक बदनक आगे शिंदे ची। टी आगे तेतु दो तेल पेरनो । तबे प्याज पेरने। तेई शीट जाओ।